<hesitation> واه مرة من كنت صغيرة. نضت الصباح و كان البرد و ما كنتش باغا نمشي ليكول. لعبتها بلي راني مريضة و فيا الـ الحمة باش ما نمشيش نقرا.